Si al e ëmpurtant avei ël sans dë l'umorizmo përché parei ün a fa ri-i le aute persun-e e përché al e divertent <hesitation> ün a pöl ste u d'autre persun-e e fele divertì